Ngang uwaka tisia, tee tisia uwaka tabeng <hesitation> nii awago kalapago kitau otoloi peekaba taba naweliai, teng kitau uwaka taba gawako la taba lotulotu lalawai awa ni kitau pakuwalas, tewago tee tisia uwaka inne lepo kalapago. Teng tee uwaka ni ummeng meeke kalapabaluko, opong eng kalapago awa owatung o uwaka tabeng nado pakunisi gonna, kitau nai lea maka osing po nado pangau peekalago kalapaliko inne ka tei pakualabe, eng tee lebo osino nammee otowalu tete opong ninang titsa naa kalewaliko, apaliko polie, polila nii kalemelelila teng niike tewo pakuwalangko, apalangko peekaba tewa gawako, tewo meeke awo osinongpo a' uwaka kameawalumampo. Tewago o tisia uwaka tabeng awago nado lepo pakuwelipe kominiti ko, <hesitation> teng peekala meeke awaga malaka teego lepo teng tee tabeng uwaka.